Kur menoj për ngjyrën e verdhë, çka m’kujtohet jon ato kerret Volks7agen Beetle që jon t’verdha, t’vogla edhe t’lezetshme, diçka si Herbie. <hesitation> tjera m’kujtohet bletë, bletë puntore, mjalta, ose <hesitation> lulediellet që verës shkëlqejnë edhe kthejnë kryt ka dielli.